මිනිසුන්ට තමන්ගේ ඉහුම් පිහුම් කුසලතා <hesitation> දියුණු කරගන්න තාක්ෂණය <hesitation> භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට <hesitation> ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි <hesitation> ඔව් <hesitation> එහෙම කරන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද <hesitation> අද කාලේ නම් <hesitation> මම ගොඩාක්ම දකිනව <hesitation> මොනවත්ම උයන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් <hesitation> තාක්ෂණික මෙවලම් පාවිච්චි කරලා. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය බලලා <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ෆේස්බුක්වල තියෙන විවිධ ආහාර <hesitation> සාදා ගන්නා ආකාර බලලා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> යූ ටියුබ් වල පෙන්වන වීඩියෝ බලලා <hesitation> තමන්ට ඕනම කෑමක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් <hesitation> මම දන්න ගොඩක් යහළුවොත් ඉන්නව. ඔවුන් කිසිම දෙයක් උයන්න දන්නේ නැතුව <hesitation> මේ යූටියුබ් එක බලලම <hesitation> තමන්ගේ ඉහුම් පිහුම් කුසලතාවය <hesitation> ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම යමක් උයන්න දන්නා කෙනෙකුට වුණත් <hesitation> ඒ කුසලතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න <hesitation> වුනත් මේ තාක්ෂණය ගොඩක් උපකාරී වෙලා තියෙනවා. අපි පුරුදු වෙලා තියෙන යම් විදි තියෙනවනේ <hesitation> යම් විවිධ කෑම බීම හදන්න. නමුත් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක <hesitation> ඊට එහාට ගිහිල්ලා <hesitation> අපි නොදන්නා ක්‍රම වලටත් <hesitation> අපි හැමදාම උයන වට්ටෝරු වුණත් <hesitation> විශේෂ විදියට අපිට හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.